Manfaat sabung iyanaritu pertama sabung cemme sabung cemme manfaatna iyanatu wedding map- mappaccingi alaletaq sibawa <hesitation> wedding- wedding malekkiq kesehatan yang kedua iyanaritu <hesitation> sabung fabbissa fenne <noise> sabung fa <noise> bbissa fenne wedding mappaccingi fenne-fennetaq ku bolade sibawa wedding mapeccingi panci-pancitaq ku furakiq mannasu tellu <hesitation> sabung fabbissa motoroq sabung fabbissa motoroq <hesitation> wedding pepaccingi motoroqtaq jaji weddikkiq fake fabbissa sapeda aga iyero fabbissa- sabung fabbissa motoroqtaq